Mahakasika Kanadà, Kanadà iô baka malaza, tan̈àna malaza. Avô tantaran-drô zen̈y <hesitation> irô zen̈y anisan̈y tan̈àna aroe izen̈y fivolan̈an’irô iô: franse, ndraiky angle zay zen̈y ten̈a ny <hesitation> langin-drô fivolan̈an-drô ten̈a malazan-drô aroe izen̈y ia.